Aã gali Dômuri nurã nuhadiri, nû čôhuri-ĩ nuro nôuši tamma ndo, <hesitation> anna guru mannu nôuši yidao, to haraniri, čîidi nôuši-ĩ muro yunu abagadi gunú čîidi, nôuši-ĩ čî, čîidi nôuši to ndo, <hesitation> sûbou hunã aũ lanuwo muro yunu maana-ã aũ môjhul čindi ni, yunu hanadunnãá yikaldu amma nôuši guniĩ, yunu-ã muro hanadunú toi yikaldu nuro nôuši guniĩ. <hesitation> yunu tohĩ ni nuro hananuú. Čîidi tani yina, yina owor numa bozia ni, <hesitation> kunu <hesitation> nôuši a čuria ndo yina guru unda ha nuhadiri, <hesitation> yunu gubudi gubuddo nuhadirĩ čôhure-ã ndo kayi a čôhure-ã čôhuri-ĩ čindĩ ndo kaya gunna di ŋgullaha yidao ni, kaya gunna di kôi yerčinã yê kôi tedî yê dûli di kubogo di tigiriã muro kaya turo, nû kaya-ã karaha ni čîki, yoo yunu-ã kitar čindĩ ni čî, kaya šiša čîki, yunu a hafila čindĩ bîs čindĩ to ni čî, mundu yina čûku čîidi. Kaya-ã gunna di kayi gali ni ŋgullaha ni kôi hunã tigirĩ gunna di gala-ã turo <hesitation> čôhuri-ĩ. Gali a turo, ôwonni čôhure-ã ndo čôhure-ã muro <hesitation> ladi hundã. Yibedi hundã yunu too zo kiyedi gunú gali du layindi ni, yoo čôhuri-ĩ muro dugusa bozã gunna yunu turo šiyana čindi ni čôhuri-ĩ asuba hunã gunna yigesu ni layindi ni asubu guru zonjuno čî walla asubu guru dûli gunnó walla asubu guru gali di yibedudo gunú walla, gali di horkusu yohî yugonnoó yunu to ndo didi maana-ã <hesitation> kubogo di layindi ni <hesitation> anna yunu a su tusu čîkã ndo anna mundu sohi tusu čîki, aũ a čôhuri čusčinĩ borsu gunú, anna ada čôhure-ã môoreã borsu gunú, anna guda ni čirri hi layindi ni yunu a muro gali di yibedudo ni gali di čî ni to koo čindi, ôwonni anna čôhure-ã čusčindiã mura daha mura ha mannu deiman layindi, amma muro čôhuri-ĩ ŋgo čusčinĩ kubogo di ûnnu čusčini ni, yunu čihinedo čîn, oskoba čendî borsu čî, aũ čôhuri čusčinĩ mannu anna čôhure čusčindiã daha-ã oskoba lôko nani yunu a ŋgo tamma sobuũ yee hiŋgunu yee njihinedu yee too ko čundu anna taa čôhure čusčindiã mura ha daha-ã ha mannu ôwonni layindî bes čûo, tooni aũ guru čihinedo tohi tooni aũ guru maana-ã woši, tooni yina ada tani anna mura ha layindî borsu čîki toi yiŋgaldu nuro didi nôuši gunuú. Nuro anna nuro hi njidadu čîkã suli ŋadu njidadu čîki. Aũ a čôhuri-ĩ su koniĩ ndo, čôhuri a muro su koniĩ dahu-ã suli ŋga njidadu čîki, suli-ĩ ndu koo suli kubaa tawo toburroo togurkîe nuũ čendu maana-ã zaga toburunnó ŋadu di layinidî borsu čîki. Gali yunu gudi turo anna-ã nôuši guyindi, čôhuri-ĩ su njûwo yunu turo matabada čindĩ, čôhuri-ĩ čunii a koo, čôhuri-ĩ yunu turo zûguzugu, zûguzugu yodirîe ŋadu to koo čunniĩ ndo, to yunu to karaha-ã njîĩ, muro koo, nû karaha-ã nuro ndeî njûwo nû aũ awi-ĩ sahara-ã na ndeî njûwo karaha su njîde toguhoo, <hesitation> guru ni tôgoraa kaa yina guru čûku karaha-ã bûrčini, guru ni soltua čindi karaha-ã čunniĩ, aũ čusčinĩ gali di yida čî, kubaa yida čî tarakinĩ to muro, muro mannu to koo čôhuri-ĩ. Čô huri-ĩ didi yibeyindĩ mannu yina ada ha mannu čîkido hanayindĩ ŋadu yibeyindi, yina ada motobat čindĩ hawaîe čindiã čîkide ŋadu hanayindi, to koo di yibeyindi. Ôwonni anna čôhure-ã čusčindiã mura daha-ã, yo mura ha êski di su hanayindi ŋgo lôko karayindĩ yê lôko mura tîdirib čindĩ yê gunna ndo yina a kaa ha su hikundu ni yina ada zaga mura čôhuri-ĩ turčinĩ yê zaga tedĩ yê wôku yunu kor čô ie yê yoo yunu-ã tohoo zaga čôhuri-ĩ tedĩ yê a gunna čôhuri-ĩ kusar hunã zaga yibeyindĩ to koo di yunu-ã hanayundu yibeyundudo. Anna čôhure čusčindiã mannu zaga yunu a hi mura turčundu ni kanjindĩ to koo hikinda, to gunna yunu-ã muro didi ôwonni <hesitation> yire-ã baranîe toguhoo, yunu-ã muro yunu to koo hatîr ni masalan čôhuri čulobîe koo gunú. Yunu <hesitation> amma zo nôuši guniĩ kunu nuro amma yuna-ã duruú, yunu tohî čîĩ hananumãá yiŋɡaldu nôuši yibeyi njenĩ gunnoó čôhuri zaga toburîe koo gunú, yunu-ã muro yunu <hesitation> kumayi kanjini ni <hesitation> čôhuri-ĩ kunu zûgu zûgu yodirĩ noo to koo di kunu, to koo kunu čôhuri-ĩ toburîe koo yohu njenĩ noo to koo gunú. Gali ôwonni kunu nuro čôhuri-ĩ su njîidi yina a kaa toguhoo kunu nôuši gunumo toguhoo ndo ôbusu durusu yoŋ ni ôbusi-ĩ kunu kunu du yodur, kunu kunu kunu du yodur, ôbusu durusu yoŋ kazu yoŋ, kunu kunu yodur too kusar numa ni odu kunu bozi yunu-ã towotur čindĩ kunu kunu čakini, kusar numa čakini ni kunu owor numa ni bozi ni kiye tohu njeni ni, to gunnoó maana-ã nuro, <hesitation> gunu su čîde kusar numa odu dogud-ã ni guri-ĩ ni ôro kôčino ni dahu ni dahu ni njîdi čî, yunu toi yiŋgaldu ôbusu mau ni kazuũ ni kunu kunu du torîi njûwo kunu odu owor numa ni bozui, gali to gunú ôwonni gudi-ĩ ôwonni <hesitation> tôlhun nu taũwo dubana šiî yinak, dubana šiî ni, yoo horkusu ni yunu budi tôluhun-ã tohoo yunu wo tôluhun-ã dun lanu, yina guru lani-ĩ masalan afulamma walla yina guru lanîî njîidi laniî lanîi njûwo keyi ni yohu njeni ni yunu-ã kunu njihinedi, čîidi yuna-ã nuro su yunu tohi aŋgal numa tohi tammo togusoo to kunu <hesitation> kunu <hesitation> yunu gudi yohu njeni, nôuši to ni zûčini ni tuzú. Toi yiŋɡaldu tôluhun numa du kolokolonu du lanu ni du dubana čûkoo ni šiĩ yinak, <hesitation> yoo du afulamma čûkoo ni lanu yoo yunu gudi dahu taũ arbinia du njûwo ni arbinu, yoo kîtab koo taũ karania du njûwo ni karanu, gali ôwonni êriski numa ndeî njîĩ, êriski-ĩ ni-ĩ kubogo taũ ni kôi turo horkusu turo. Taũ walla anna na guru daama guru duriadu njî, yoo numo êski turo ŋgiri bî laniadu njî, yoo <hesitation> horkusu nuu turo tam nii, tooni karanu turo ndeu karaniadu njî, yina gala-ã laũ aŋgal numa to laũ ye, yina gala-ã lau aŋgal numa to laũ ye ni <hesitation> to kodi njidê toguhoo, yina-ã ni kunu njinihedi, mbo yunu dahu numa dunuũ hôkoriĩ njî to nii njinihedi ni, yoo nôuši tamma ni nôuši numa čurui ni, aŋgal numa to laũ ye, čîidi yuna ada mura gunna <hesitation> anna-ã zo nôuši guyindi gunnó. Nuro aŋgal-ã su yunu tohi su taũ njîde toguhoo nôuši-ĩ zûčini tedi, toi yiŋgaldu aŋgal numa ye ni <hesitation> yunu-ã kanjinĩ korã gunna. Garru ôwonni yuna muro nuro turonno njîde gunú, nôuši-ĩ anna guda-ã mannu yidada čîki yani nuro turonnu borsu gunú, anna guda-ã mannu nôuši yidao, čîidi yunu turo njihinedú, anna ada nû anna-ã ha yuna guru guyundu čendĩ yîe čendiã na, yoo takumma čindiã anna kôi tohi čukã ndoo kûru, anna taa ha muro nuro yunu yogus, <hesitation> labara yuu nii ndu koo nu, tani a koo ni nôuši tarã ndu koo nuwo, mura, muro didi horkusu a muro horkusu hundu ni, daiman tûrri ni, yuna-ã yunu čîde yugonnãá na wasaga njendi, yunu guru tohoo ni a koo kohiĩ čindi. Yunu guru tagusoo ni a koo kohiĩ čindi. Čiidi nû yunu-ã tohî čîĩ yuna ada gunna ni yunu čîde yugó nii tunda harandiri ni anna dogusu yê dûski yê ndo čôhuri a hi su čûku čakindi tûrri čôhuri-ĩ to hi su kôčindi čôhuri a hi su kôčindi horkusu hundu ni de ndîi mannu hikinda mura duruwo čôhuri-ĩ yerčini toguhoo mura gunna bosĩ gunnoó čôhuri-ĩ ôro čide toguhoo de bîe bosú tigandî bes čûo ma tûrri di tûrri aũ guru hu ni yî čendudo aũ guru hu ni buda čendudo aũ guru hu ni yunu guru čoŋgu čendudo. Kôi guru ni tusudo Kôi guru ni yibeyundudo a koo yogusî tugandî borsu čûki, tugandî borsu čûki to koo tugandî borsu čîkiĩ mura horkusu-ã yunu čîde yugonnãá harayindi, nuro beni turo di su konuwo walla čû du čôhuri-ĩ su konuma kunu nôuši yohu njeni to ŋîzuú anna ada čohure-ã su čûku deiman čohure-ã ma yê dî yê tûrrĩ ndo de čôhuri guru <hesitation> saa ôguzuu guru, saa tuzo, guru hoo, guru dîšee, saa tigandi, toi yikaldu mura yina ada hikinduda, mura ha labara yuut, mura ha tani hi a koo tuyohî čîĩ ndu koo nuwo muro, mura ni nuro hi njuhati zaga yuna ada kaniĩ na yuna ada zaga togusî čûka gunna mura njuhati, toi yiŋgaldu owor numa de êĩ yinak, de ndî mannu ndo yunu čîde yugonnó ŋadu owor numa êĩ yinak ni yuna ada nû êske yugurkã ndo zo dekindu anna yibeyinda gunú, anna yibendã ndo yunu a sagahuna sagahana du yibeyundudo ni čôhure-ã mannu yina guru karaha ada nû kaya ada nû hadisa yogusia ni anna čatĩ ndo asar numa toguhoo turo ni gunú čû ni gunú čîidi čôhure ada hidendudo čindĩ walla čôhuri guru teî zonji čindiã ndo turonna mazi sagahuna mozoo čôhuri turo to mannu hataa turo wônnu busamma du aũ turo yunu guru yohudo walla ôro asubu turo guru keyindu čendudo walla to kuĩ gunnoó čôhure hidendiã turonna hidendiã turonna, alamma nû hasamuwo čôhure hidendã gunna mundu gunú. Čîidi karaha naa yoo kitara na yoo yina da busamma ha wô torrîã taa mešekila hundã turo ni gunú čû ni gunú. Čî idi toi yiŋgaldu yina ada zo kiye di yibeduda gunú, tosu du yibeyindida ni layundu yibeyinduda ni lôko nani layindî čîka nuro ôwonni karaha taũwo. Yunu laniĩ ndî karaha numa čû du wallanummo tohoo, imbi-ĩ lanuũ ni, imbi hunã laniĩ, du du bênzin čî ye yugonnú laniĩ yina taa lanuũwo, čuuw ndedi aũ guru, la čôhuri-ĩ to koo gunú, čôhuri-ĩ yunu gunna layini kusar hunã, kusar hunã asuba ada čîkã gunna; asubu a horkusu yohiin, a horkusu yohiin a ndu koo gibi ni? A ŋgo horkusa ndû kora yohudo? Sa ndû kora ŋgo čôhuri-ĩ yerči tagannudo? Asubu a sagahuna sa a kora tewo ndo metelen sa nû sa hoo dîšee, tûdusu yusu tewo yodurku čulopu êski gudi duyindi, a koo bes yogusî bes čîki, čôhuri-ĩ horkusu hunã ndo; anna čôhuri a turonna-ã su tusu čîkã anna turo ni gunú čû ni gunú, anna mûhendisine yê anna yoo yunu-ã čôhuri-ĩ kiši hunã du layindia, čôhuri-ĩ yibeyindia, sarčindia, anna mundu yuna-ã horkusu yogusî čîki, nuro a turonnu beni dûski turonu su konumma kunu nôuši to gunjinã gunú la čôhuri-ĩ to koo gunú, toi yiŋgaldu mbo nuhaduri muro ko yuna-ã nû istatîk du ihsaîe čindi; ihsaîe čindiã ndo, yuna-ã anna-ã yoguti yunu togusã ndo, yuna čôhure-ã hiyeyinda yê, karaha hiyeyinda yê, yoo kitara hadisa yogusa yê gunna layindoo, yunu gunna di hadis yohudo yugó ni anna-ã su čatudo yugonnãá mîndie-ã; čôhure-ã mîndie, to yunu tani maana-ã amma čaanîe ni gunú, yoo zo yunu nuhadurîe ni gunú, ihsaîaat čindi, istatîk čindi yuna-ã muro ndogudi, yuna guru yugoti anna guru bosu ni čôhure ndû kora hidendu. Karahaa ndû kora <hesitation> hadisa yogusu yo kitara ndû kora zonjudu walla hadisa yogusu čindi hasbčindiã ndo hasabčundu ni yodurkudo. To maana-ã yunu mu gunú yaani. To kuĩ <hesitation> hasabčundudo hanayindi anna-ã. Ôwonni nuro kusar numa nôuši liĩ, nôuši-ĩ mannu <hesitation> de čôhuri-ĩ marat gunnó toguhi. Nuro anna-ã muro du anna guru šiša, aũ guru kôe ôro durusa čidaannó čî, aũ guru kôe kôi ko ko buzudo ni kôi yusonnu kôi aũ guru čidaannó čî. Aũ guru kôe ôro ême êĩe azuna durusu kočinĩ nôuši guyinîe čî. Taa yunu kusar numa du čîki ni <hesitation> yunu čôhuri-ĩ toburîe gunú. Toi yiŋgaldu yunu to hi aŋgal numa naîe gali. Aã nuro yunu-ã muro kôi guru kôi yusonnu daamó kôi guru yusonnu daamó čî, kôi guru ôro azunu durusu aũ guru su nôuši guyinîe čî. Yo anna guru kôe yaaba ada durusa guru čûkã anna guru su kôčindĩ čidakunnó čî. To kuĩ <hesitation> toi yiŋgaldu yunu to odu to mannu yanuũ taîe gali. Toi yiŋgaldu <hesitation> ôwonni to gunna ôwonni nôuši čûo manni nû čôhuri-ĩ gubudi zaga ŋgo ndeĩ ndo, čôhuri lôko kôi tezkera maĩ toguhoo, nôuši-ĩ ôwonni yina ada kuma haduma ôwonni nuhadurã mannu kunu dahu maamo yugonnó toguhoo mannu kôi čôhuri-ĩ ôhure hunã čîkĩ ndo kûrse taa čûkã yoop. Kûrse ta yobũwo kûrse taa muro čôhuri-ĩ budi čunnuú, čunnuwo mannu muro kunu wosu. Guda-ã du muro wosu. <hesitation> kûrse taa kôi taa ma hûrodi-ĩ di maana-ã, hûrodi-ĩ di. Hûrodi-ĩ koo kunu čôhure-ã muro či-ĩ gubia njûwo ni čunnuîe ni kunu hosu, sohi njûwo ni čunnuîe ni hosu čîidi hûrodi-ĩ kôi ôhure-ã čîkĩ ndo. To gunna du kunu <hesitation> ndunii hunã ni bui gunú, kunu kiye yohu njeni. Toi yiŋgaldu a mannu ndei tohoo odu fôkoruũ ni kôi to kû- kûrse kôi taa čûkã daiman yobĩe gali. Gali yina guda mbo hatirĩ muro koo <hesitation> yina anna ŋgo vîdioda naa yoo yina guru ŋgo yibeyinda čîki taa ha lanu. Du sûus nani internad-ã yûtuyub-ã na lanũwo, čôhuri-ĩ zaga yibedinĩ yê hurkusa hunã zaga yoguhĩ yê yoo čôhuri-ĩ zaga hurkusa ôro zaga tedĩ yê yoo čôhuri-ĩ muro maana hunã ndî yê. Yina ada mbo tani nahadirî tîyiã yina taa yûtuyub-ã čîki ni yibeyinda ni gala kubogaa čîki ni lanũwo ndo nôuši nuũ tawo gunna yuduru njeni. Čôhuri a su kônnuũ čaŋiĩ ndo, čôhuri a nuro su konũwo odu kudur kudurčinno gunnoó yunu zaga čôhuri toburrîe yugó. <hesitation> to kuĩ ndo muro mannu su konũwo mannu unda ha yina guru njugudosi, čôhuri-ĩ lôko dogud-ã yunu tuguhoo yina ada čakindi ni ôbusu a či numa yinak na ta kaa njindiã to kudur kudurčunoo čindi. Tudaga ŋgo kudur kudurči šidenu tôlti yogur čindi. Odu yunu toguhu yunu toguhunnó yugó nuũ čîidi. Kudur kudurčinu šidenu tôlti yogur čindi. Tôlti-ĩ čundoo yunu a tôlti bui duriĩ ni to šidena-ã arraki yoguri ni? Šidenu-ã haki yogurú. Čîidi ŋgori hunã budi tosú gunnuu? Budi tosú. Toi yiŋɡalu odu to ni kînniĩ naũ taĩ ni, yunu guru toguhoo yina ôuši-ĩ či numa duniĩ na to koo yaani. Toi yiŋgalu <hesitation> mbo hadirĩ muro koo yina ada <hesitation> gali yibeduda yaani. Gali gudi hunã ôwonni de ôwonni yina ada kohumma gunna ôwonni nôuši bui taũ ni didi <hesitation> de babarnjini ni to koo toguhoo to nuro doctoraa-ã ndedi. A doctoraa-ã yusu ni <hesitation> yunu yunu yunu nôuši kôi gudi turo tam. To sura huna čîki, sura hunã čîki ni nôuši maana-ã yunu gudi turo čî. Yaani <hesitation> doctor-ã ndeu ni unda yunu gudi turo tam kusar numa du, yunu gudi du čî. Nôuši to koo budi to koo taũ ni de babarnjini ni de ôusugo njoobi ni to koo koo to doctoraa-ã ndedi. Čîidi yina ada guda guda-ã to anna-ã gunna yidao. Yunu to kînnimmi nôuši kînnimmi to anna-ã gunna yidao. To ni mbo muro odu Alla yina-ã gunna hanayindoo kiye tohu čeni ni nuro mannu nû hatirĩ mannu to koo.